ʻAʻole, i koʻu manaʻo like a like nā mea ʻelua ma kekahi mau ʻano wahi a kekahi mau kanakaʻ ʻaʻole hiki ke hilinaʻi i kekahi hoʻa mana ʻoiai ʻaʻole hiki ke ʻike ko lākou maoli maʻo kēnā hoʻano mana akā nā hilinaʻi maʻamau nā poʻe kanaka i kekahi mau mea i kamu ʻaiʻole ke kahi mea eaʻe i nā no ke pākaukau, ke kelepona, aiʻole ka mokulele.